<hesitation> يا أهلين فيك، شوف سلج البيض سهل جداً، تحط البيض في جدر فيه ماية باردة وبعدين حط الجدر على النار لين تغلي الماية، لما تغلي خلي البيض يستوي من خمسة إلى عشر دجايج حسب كمية السوى اللي تبغينها، بعدين طلعي البيض وحطيه فيه موية فيها ثلج عشان يبرد بسرعة ويجشر بسهولة.